कुहिक संगे बेह कर्ना ति पहिले बहुत कुछ बात सिख्ना आवश्यक रहता। जेहका कारण ती दाम्पत्य जिवन, सुखी, सन्तुलित, आउ दिगो बनैना मद्दत करता। यहाँ कुछ प्रमुख बात यी मेलके हैँ। अपने आप ओहके बढियाती पहिचान करना, आत्मनिर्भर बन्ना, आत्मसम्मान आउ आत्मविश्वास विकास करना, खुलके बात करना क्षमता, औरेक बिचार बुझ्ना आउ सुनना कला, समस्या समाधान करे सकना, दुनु जनिन पारिवारिक पृष्ठभूमि बुझ्ना, बचत करना बानी बैठैना, वैवाहिक जिवनमे उतार चढाव ऐलेति ओहके कैसेक समाधान करे सकना, दिक्क निराशा आउ असमति व्यवस्थापन करना, सहकार्य करके समाधान खुज्ना बानी, समय व्यवस्थापन, संघे समय बितैना आउ सम्बन्ध ओहके शसकत बनैना प्रयास, एक दोसरके इच्छा ओहके सम्मान करना, शारिरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यके महत्व बुझ्ना, स्वस्थकर जिवनशैली अपनैना, शारीरिक सम्बन्ध बारे खुलके बातचित करना आदि।